<noise> Ûwǎ taa mee mee kənə he put wǎǎɗo nigeria mee kənə ko urko kənə koa urnawa, ur ɓaata ɓol wāno hamsə kəna koɓa handa kurum. Fiding kənə ko jerusalem rabte kənə ko spain tatənte kənə ko den mark peera kənə ko london u na keẽ sə kənə jerusalem suwa kənə ko mee ko nə wər ham aukaahya bə yi səksə ba ndə kausa likar kab wa ko nə senggə hausəsa duka hansə yo sikisə ba, ham yi siki yi ko yao yi kan mara kaahraba yi kosə ko yi kər banfədkaɓiss pu ahǎǎ rab ɓa ham yi kosə yi ko koyi kaɗ yi tom seẽ ya yi fom adduꞌa seẽyâ kwii har a hiĩ king ɓets kəu a ya’mwâ kənə ko konə sengge han ɓaa tusa’ wodaꞌira ɓa, ko nə ko semgge ham yô masə ma kweẽresi yi ko yi kaɗ yi fad ɓōlí ɓa, duk síyo han kəna koɓa mee ko jerusalem nən keẽsə siyi ndə kənə ko nə bod mee nə senggeɓa. Kənə ko kab na’ sengge hansə tang tang ɓet bəo kaah bs ɓet kwang kwang bəd kaahɓa ɓə kadsə ɓa, bə kaɗsə ɓə kənso ale ɓə sək mbəss ɓa ngaa ɓan ɓə kadsə ko ɓə kaɗsə ɓə kubsa ɓa, ngaa su dauda wa, solomonwê kənə ko nə senggee du. Kənə baɗ hansəɓa nə sengge mbə ɓə səksə ba ma hansə ɓa ma hansə ɓaa kongsə kissba. Kənə ko mee ɗon nə wər hansəɓa naa sengge naa ma’ā bə ɓan kausəba ham ən kausə keẽ maa maa səɓa, ndə hamba, ham kausə keẽ maa maa səba ndə hamba ham kausə mee yseu yi nik wooɗa səba ndə tamdara, ham kau mee yesu ɓaa woa ma ba ndə hamba maa kə ko nə baɗ nə senggə maa gabaɗaua ma ham yi keẽ mee u’wā maa mee ete yo ma ɓong təre kənə kəi kaã yi keẽ ɓotɓa maa yi kaura uɗ koa ham maaɓa yiniĩ ko wa hana ɓongtəra ꞌira ngêkelek ngaa ɓiss kənə bad nə ko nə sengge hansəsəba kab nə wər kən ma nuwa səna wè hana mbəraã bolo hana ma ham ɓa fomsə beptism aukaahiya ɓa kənə ko duka ko nə sengge hansəsəba u nə kěěsə mee kama nə kə denmar siyi nə ko mee nə ko nə wərə yaa yo wosə ma likar a hamba ma a put nigeria waya konə sengge ɗurlasu ma tandaꞌire da cike kai piɗ kənso so suwe nə wər kaakəts, nba ma baa yi lesəɓa ɓaa ɓəsə kənso yadda bən kadsə ɓoso ɓets kənsoya waato hambama ngaa yadda sa’utəsəya taa kongsa tii hamba ma tsakiwaato ma pəlaawa rama kənə senge nsosiyo sam ɓəm kaɗsəwa ɓən kadꞌiriu naya’u ma ɓeta irim ɓets ɓan timtimasiya ko nə ko nə sengge siyo shine nə kěěsə mee nə ko kənsosiyi. <noise> Bə ka nə kěěsə ko spain siyi sem kənə koa bəkəke ɓolla kə ko ngas nə yarsə ursiyi suwai kənəko wə wər hansə ɓə hob takauwaya səba ɓə tom pala kənso ba niĩna ma ənə tas kənso nga nga nə kadsə kad ngawa maawâ ko too nə too mee nə ko kənə ko nə sengge tawar wersiyi ɓan səmsə tə sengge har a hanbawa a bə sengga səɓa wa takawerweras səbs, mee nə kon kənso nə mee nə holo nə san bənə sensə sen ɓolla a taa̍lə a wər mee nən hob kənso kən akem wər kən wər au robeyan wər aurobe yar a put nigeria we yí koa put ɓaafa síyo kən mee ko yì sengge yaɗɗa ɓən tomsə bəɓosaya yaa ki ya hob bəsəɓa kərya duk biyo sibo hana nə keǐsə mee kənə tho hondon kawa ma ə ndə bəfidingga mee hana kanə kon kənso nə ko ne senggə nə hoo nə pəts ko dən nə ɓaarə nə kang ɗəm nə wo a put london mee wo ne sengge tawerwevrən raꞌasə ba nə kai kən dǎǎn adaaso ɓoso nə hob kən ngas boso mee a wər mee aurobeya auwaa put nigeria waya yi kon a put ɓaats we denmar ursalima ma london siyo mee ko yí sungge hamsə ɓan səksə bəsəba a fom duk sək mbəsa ɓan səksə wa sem bəkəke ɓolla ən tas mee duk bə ngə səksə səbaiv karshe ísi a fom bəsəkas səsə kaba a tas fad wííyo mara kaah ra wa rau don. Nəsə ɗa wa nəsəwa nə maꞌâ yaɗɗa ɓaafan tomsə ma bəɓoss yin faɗsiya ra, hana a tas nə mue ka ursaima so wa ka minɗau ən ko mindau ɓan sək mbəss miniu ɓosofo ɓən koa aɗduꞌa las biɓau nə maꞌâra, ɓoso ɓən tominiu mara, ɓoso bən tom ni kənsou mada boso ɓaa kwang kwang kəsoba bənkadke keu mada kemɓə ɓaa ɓəkara ɓau dak biyo nən ɓə ɓaa bəkara ɓau duk biyo nən tas mee kama konə ma’à yadda ɓoso ɓən tomsəya, minda sem ngas waatowara, minda ɓaso kawa para wafowa to kama ko nə sam siyo ale nas sək mbə peesal kams konawər kənso mee a fiĩfiĩ bəka nə pətsnə wərrawa mee kor kuma bə ɓan tomsə nə pəts nə maꞌāra na ma kən ən siyo kənə kwa nə koa hamsəsəbawa nən yarsəsəɓawe mbəsa pelelele ma ura pelelele mee faanə mee a nə ko kam kənə ko mee nə ko koa ure peesə ma kənə ko don ko nə sengge bə mov handa sa a kansək ma bisau baa bən sək niu bandə kwǎǎta ndə irin ɓuts nayah kam kənə bad lab nə sengge mee senggen nə wərən damuwa wīno kənə surgge nə wərə na maꞌâ ɓə tomsə ɓə tomɓa siyo kanən yausə mee le le mana mee nə koua hausə nə yausə səba kama kənə ko, kə nə ko nə sengge hamba nə sengge hamba duka ɓə nə wər mee ɓən tmɓa meen bə fədka nə fədkə na naa woodwu mee nə wər bən tomsəb <noise> sem bə bə fədkə fədkə bara sai le diira kənso nə wo sal ma unə ma’ə’sə mee kənə kwasiwa. Wa nə fədkə naa wo, nə wo wo nə keẽ ɓaats ɓaa maꞌā yadda puttǎǎdiwa yinfadsəya u mbəsa bol-ɓol-ɓol-ɓol-ɓol a tǎǎdiwa yin sikiwa sen kab irin fidingge ra hawa ka wər ɓaats ɓə wo ndən sen hun mee wǎǎdo hamba hǎnoõ heren to kən as ko kənso wa wâno ko na maꞌâ bíí wosoto oõ kausa hânǒǒwaafo kanən nəuko kanda ɓaa ɓə bədaa kaahra ɓa ɓoso kənso ko ɓən ɓəd a her waafou waato nambai ɓaa yawaa ɓaatəra ye ɓoso kənso ko ɓən yau ɓaatəu ko ɓə yawad ɓaatə rau, saãd siyo ndə kə kəna ko mee nə ko nə wər ba <noise> peɗepeɗe íisi kab ən tomsə maaso siyo mee nə wər mbəsəba kab, bə nə kausəbs ko nə wər duka mee nə sengge nə wərən duka rə kang mana putwâno nə wod kad ma ɓaats ɓəns ma wins ɓəna hur hur mee ndə fad wííyo ba tə fada mee aa fadwííyo ra ɓa na he ahe ko yâmni yi kaɗaa han yo kadsə ale mara kaah a fadwiiyo bəss.